Wÿÿ kö’ eñóó ii wÿÿ xa: xá wÿÿ töö’, xa wÿÿ tɇɇ’, xa wÿÿ juu’, kiela’ xa wÿÿ jiúú kö’, xa ba wÿÿ xáá’ kö’, la ku tá’ wÿÿ xáá’ e kóó’ dsa enɇɇ e e kuɇɇta´’ e éé’ xipíí’ ro’ ki fɇ’ re fín ba wÿÿ jiúu, wÿÿ jiuu e kóó’ e la ku e éé’ dsa jáaá, wÿÿ töö jö wÿÿ töö jö e jmoo dsa üü ba wÿÿ töö’ kiä’ küü ‘nú üü, e ‘nüü tá’ kiä’ guoo tá’, la kú wÿÿ juu’ ejö e xii’ dsa mó, mó e re ‘lɇ jmýy’ e jö ba fí kié’ wÿÿ juu’ i wÿÿ tɇɇ’ jö e tó’ dsa kö mó e a jia’, e a jia’ re lɇ jmýy’ re fáá’ra mó uⱥⱥ’ e tɇɇ’ re fáá’ra, ejö e tóó’ tá’ la ku, la kú ta e kie náá’ köö mó e jmoo dsa e a jia’ re lɇ jmýy’ ejö fí kié’ wÿÿ tɇɇ’.